ə yɪmɪn ɪng kɪng nɛ, bə dɪ dɪ lɪmmɛ ə dəəm wɪnɪ yɪ dɪ bɪr wɪ ɪng mə sʊtʊ wɛ, ə ləm dɪn lədɪkɛ mɪ kʊnʊng kʊn dɪ chʊp, mɪ wəm-wəm bʊtɔ mɪ nəərkɪn nɛ lɔɔmɔ wərəngshɪ bʊtɔ nəbɪyəng. Nɪ yə nɪ wə yəmbə <noise> kə nɪ yə nɪ wəmɪnɛ yəmbə kɔɔ, shəsshɪm tɪmɪ-tɪmɪ bɪ maəngtɔ ə lɔɔ bəlləkə yɛ, ɪng kɔrfɪ bə rɪdɛ, kənɪ nyərə mɪnɛ kɔɔ kɔɔm mʊ fətʊ tɔ wʊlɛ mɛ nwətɔ nɪməngshə, bwɛrɛnshʊ kə ləm bɪ yərəng ə lɔɔ bəllə kɔ, dɪɪn wʊ ɪng dɪɪn kɔmɛ mɪ yətɔ kɔmɛ mɪ lɔnyəngɛ səcchɪm, wɪɪ yɪlɪm ɪng bɪttɛ ə lɔɔ, bɪ chəcchəbɛ, wɪ bɪ məb- məbɛ, dɪ dəən mɪ lɔngyɛ shɔ shənɪ ɪng nɪbɔ wɪ əbɛ ə fɪr fɪr wɪɪ ə bɛ ə yɛrɛn dɪ, wɪɪ ə kwɪ kwɪ ə bɛ ə lɔbbɔmɔ dəən bɛ bə kəlkən, bɪ yəlkəngtɔ bɪ nwətɔ nɪməngshə, ɪng shʊ dɪ dɪmmɪ dɪrr, wɪɪ yɔrɔdɛ, bwɛrɛn kɔmɛ kələn kʊnʊm kʊ, ɪng wɪ nɪ bə lɔngkɪn chɛmɛ kɛ, nəən mə məngkəm kʊn kʊ wɛ ɪng wɪ nɪbʊ dɪ bɛɛ dɪ kʊwɛ-kʊwɛ wɪ chɪbbɛ-chɪbɛ kɪ dɪ dəən bɛ bə kəlkəntɔ bwɛdə ɪng wɪ, mɪyəbo ɪng wɪ dɛn bəngwɪ. Bɔrɔlɔ ɪng wɪ,nɪn fəng tɪmɛ bɔɪng wɪ, bɛnə kəlkəntɔ bɪ məngtɔ kəlmɛ shɪdɪ dɪ lɪmmɛkɛ bɪ kʊntʊ ə kəlmɛ bwɪm ɪng bɛɛn kə ɪng mərtɪn lɔ shɔ dɪ kʊmɪ kə <noise> kə bɪrɪtʊ lɔkɔm shɛnɛ ɪng kɔ, <noise> nɪbə ə yɛl ɪng wɪɪ, wəng kʊnshɪ tɔ shʊ nə nənɪ yɪmbɔ kɔrfɪ ɪng də shɪ ɪng yərəm dɛ dəən ɪng shɪ wɪɪ bɪmmɪ dɪɪr, dɪ dəən ə dɪ wɪnɪ yɪdɪ bɪr wɪɪ, bə dɪ dɪ bɪmmɪ dɪr wɪɪ ə ləm dɪ wɪnʊ,ɪng dɪɪn ɪng shɪrɛmɛ, mə də yɛndɛrɪ, kə bʊndʊ mə məng nɪɪ kʊ mɪ dəəm, sɛ kɔrfɪ mə kʊndɪ ləəm bɪ yərə ə fɪɪn wəkɪn yəmbə kɔɔ, mə mərɪm ɪng wəng ɪng lɔɔ kə maꞌ dəɗə kʊ mɪdə, ɪng kə məyə ɪng nʊnkɔtokɔ ɪng yə, kə shɪr mə məng dɛ dɛ kɔ ɪng shɪr dɪɪn, yəən ngərɛ ɪng bɛɛn <noise> mɪ shɪrɛn tɔ mɪ məng shɪdɔ mə məng kɛ ə bʊrkən mɪ kɔkəngtɪn yɛ nɪbɔ kə shɔntɪn kə kɔ kəng bʊ kɛ mɪ fwər kəngtɔ yɛ shɪ <noise> dɪ bɪləng kɛ lɛ, dɪɪr sək sək kɔn ɪng mɪ lɪmləng kə fəkəngbʊ yɛ shɪ kʊ fwərkəntɔ <noise> kɔn kə ɪng dɪshʊ wʊ kɔ dɪ dəən dɪ bɪnʊ ɪng dɪ yəəm ngərɛ, bɪnɛn dɪ mə yə ɪng nyərɛ mə mərɪ dɪ kʊmɪ. fɪ dɪ shɛle-shɛlɛ bwəlɪm kɔ mə kʊn mə yəghɪn kɔ mə kɔ kəng yɛ nɪbɔ ə fɪ kə fwər kəng tɪnde ɪng bɛɛn, tɔ a mʊr dəən wʊnʊng yɪdɪbɪr wɪɪ dɪ wɪɪ dɪ llɪmmɛ ə ɪng yɪm ə dʊrtɪmɛ ɪng wʊnʊng kɪngnɛ kɛ, wɛ ə ləng dɪ wʊnʊn ɪng bɛɛn, kɔn bɪnɛng nɪbɪn nɪyɛ ɪng wɪ shɪnə yədɔ ngərɛ wɔ kɪdɪ dɪ yɪkəng nɪ, <noise> nɪ nwətɔ nəmansə dɪ bɪ nɪdɪr, bʊrkən ɪng lɔɔ ə yɔɔ wɪshɪ shɪ shɪ kwən ɪng nɪbɔ, ɪng wɪɪ shərɪ fɪɪ nɪ dʊbb kwa shini meshi nɪ a be dɪ shimini meshi mekiki daan be kalkakkats tɔ fɪnɪ ɪng shərɪ fɪɪn ɪng nɪ ə bɛ dɪ shɪnɪn mɛshɪ-mɛyɪ ɪng kə kɔ dɪ dəən kəlkəngtɔ <noise> tɔɔh ɪng shɪdʊ shʊ nə fəng ɪng yəmbə, yəma kʊma ə yɪkɛnɪ nɪng fɪɪ ɪng wɪɪ nɪ ə dɛb- dɛbɪ, fɪshʊ, Yəmbə dɪ yɪkɛn ə shʊ yəmbə dɪ kɔɔ nɪ, nɪ ə fʊkfʊkɛ kɛ, ɪng wɪɪ ə shɛɛr mɪnɪ dɪ fətɔ Yəmbə dɪ nɛtɔ, shɪdo wɪɪ ə Yɛlɛm ɪng nəshɔ kɛ, kɔɔn shɪr ɪng kə wəng yɛ bɪ dɪttɪn ɪng wɪ yɔɔ, nɪ nə yədɔ dɪ shɪdɔn də ɪn kə wɪshɛ kɛ tɔɔ dɪ dəən ə dɪ bɪnɪ bə dɪɪn wʊ dɪ dɪmmɪn dɪɪr nə dɪɪn wʊnʊ kɛ <noise> kɪ kɔ kə, <noise> nɪbɪ tʊləngshɛ wɪbə dɪbɪ mɪnɛ dɪbʊ, <noise> lɔ shɪ, dɪ kwɪɪ, dɪbɛ, bɛ bɪ fəən mɔɔ, kɪ yɪm yɛ shɪ kɪ məngtɔ kwətətɔ, kɪ fwərkəngtɪn, ɪng wɨ shɨdɔ ə ləm wʊnʊng bɪkkɪn ɪng dɪɪr ə? ɪng bɛɛn <noise> tɔ wʊnɔ wəng shɪdɔ mə kɛdɪ ɪng nənɪ <noise> ə fdəəm wʊnʊng yɪdɪbɪr, bə dɪɪ wɪɪ ə ləm wʊnʊ dɪɪ shɪryɛ aꞌ nən wʊnʊ. dɪ bɪmmɛ dɪr yɛ, nəən nɪnbɪnɪ ə bɛ kəngyɛ shɪ ɪng kɪddɪ ə dɪbɛ nə kɪr kəkkən shɪyɛ, iɪng dɪ wɪɪ shɪ ə kɔɔn ɪng wəən ə fɪya shɪ kɪ, <noise> kʊn shɪ dɪ bɛ bɛbɪ məngtɔ wʊ shɪ nəəkɪr wʊ kɪddɪ, <noise> wʊnʊ ɪng nəkɪr shɪ bə fəəm shɪryɛ. Shɔck-shɔck ɪng bɛɛn ə mʊrshɪ <noise> kɔɔn nɪ fəng tɔ Yambə ə shɪ ə bɛ lɛlɛ wɔɔ, <noise> kɔrfɪ nə rɪrək shəsshɪm wʊnʊ dɪ dəən, nə yɪmbɔ kɔrfɪ nə rɪm dɛ kə bʊʊn kɔn, shɪnɪn yəm ɪng yəmbə dɪ tʊngɛ shɪ nənɪ fəngtʊ Yəmba nəən wɪɪ shɪ ə bɛ lɛlɛwɪ Yəmbə ə tʊng shɪ lɛlɛ,ə bɪtɪn shɪ ə fɪɪn shɪ ə shɛrɪkɪ <noise> nəbɪyəng, tɛm bɪtɔ wɪɪ shɪ ə dɪbɛ ə lɔɔ kɛ, shɪ ə fətɪn nɪməngshə kəkkədək, tɔ, wɪɪnɪ nənɪ dədɔ dəəm lɔ dɪ chɔk-chɔk, nənɪ dədɔ dəəmm lɔ dɪ bwɪm, nənɪ fʊkdɔ nɪbɔ, <noise> kʊn nɪ fəng kəən Yəmbə wɪ ə dɪwɪ, ɪng shɔ dɪ nwətɔ fəng nɪyɛ, dɪ yɪkɛ nɪ, dəən shɪdo nɪ məngtʊ kɛ, dɪ bənkə dɪrshɪn tɔ dɪ ɪng bɛɛn wɪɪ ə ləəmmɛ wʊnʊ wɪ wəghɪm <noise> mɪ nwəyɛ, <noise> nəən wɪɪ mə kɛ wɪɪ, mɪ mɪ ɪng bɛɛn dɪ dɪ wɪɪ ə ləəmmɛ wʊnʊwɛ, <noise> mɪ nwətɔ nɪməng shə, <noise> kɔn nəbɪyən ɪng wɪɪ ə bʊrkən, shɪ kɪdɪ ɪng wəghɪn dʊb kʊn tɪbɪr lɔ wɪ bɔɔ rɪkkən yɛ kəchɪm, <noise> bɪ bɔɔ. kəmə bə chəbɛn mɔn wʊ bɔɔ wɪ, kɔn kɛtɪ nɪn nɪ nərtɪ shɪ kɪ shaktaluktu kɪ kedu shulelen nɪ shaktluktu kɪ mangede bwara, shəktə lʊktʊ kɪ kɛdɛ shwalɪn nɪ, shək təlʊktʊ kɪ məngdɛ bwərə, shəktə lʊktʊ kɪ məngdɛ bwɪm,kɔn nɪnwʊ nə mɛ bʊ bwɪm, <noise> nənɪ kɛdʊ shwəlɪn ɪng nɪɪ, kələm mɪ kɛ kʊ nə nəbb bɪ fɪrɪn shɪ ɪng mɔ mɪ bwəlɪng wɛ, ɪng mɔ mɪ bwəlɪn nɪnɪ, əə nɪnɪnə məngdʊ ɪng shɪdɪn shɪ ɪng mɔ mə dɛbɪn ɪng nə wɛ? <noise> toh shʊ nənɪ fʊkdɔ, kə dɪyə Yəmbə ə nɛn bwɛ kɔ, dɪ wʉ shiꞋ nyəng shɛrshɪ shʊ yəng fɪnɪ kɛ, <noise> mwɛ, yə məgɛ dɛ shɪdʊ bwɪr. ɪng mɔ nəmɪ məngdʊ shɪdɔ bwɪr, <noise> dɪ dəən sʊ kənɪ yatɔ yəən yɛ nɪnɪkɔ nə yɔɔm-yɔɔm nəbɪyəng nɪyɛ ə fɪ sək-sək kɛ, kɔɔn nɪbʊ bə kɔɔm-kɔɔm ba, bə bwɛ wʊnʊ ɪng wənɪ, ə yɪmɪn kɛtɔ, dɪ nwətɔ kɛtɔn tɛn bɪ tɪnshɪn, kɔn kədɪ mə mwɛbʊkɔ ɪng wɛ ə təmɛ bə bɛ bə mwɛmɪn nəbɪyən wɛ? fən shɛ shʊ ɪng bɛɛn, tɔ, mɪ kɛyɪ wɪ, mɪkɛn nənɪ wɔ, kɪnɪ mɛkɪrdɛ nəbɪyəng shɪdo bə məng wɪɪ dɔshɪ nɪbɔ bə nədɪ tɔɔn ɪng mɔɔ kɛ, dɪ dəən shɪdɪ nə məngdɛ nɪ məng wɪɪ də dɔshɪ kənɪ bɪntɪmɪn ɪng bɛɛn kɔ, bə nəsshɪ ɔh ɪng mɔ wəna kəlɛ, ə yəghɪn kəɪ bə bʊnʊm nɪ, kɔn kədɪ mə dɛb wəng shɪdɔ bwɪr mɪ yɔ ə kəkə kɔ ɪng wɛ bə kɔɔm mɔ kɛ lɛ. dɪɪn ɪng lɛmɛ bə nʊng-nʉng dɪng ɪng lɛɛ mɛ bə nʊg nʊkʊr, bə məng kəlmɛ bɪnɛng bə məng bɪləngɛ, dɪyə nʊngmɪn ɪng bɛɛn ə dʊr tɪmɛ kɔn kə də ɪng kə yʊnʊ kʊ dɪ dəən kʉbɪnɪ ɪng wɪwɪ yɔ, shɪrr dɪyə kəmɪ məngtʊ kɔ, kʊrədɛ wɪɪ kɪng nɛ mɪ məng tʊ wɛ kʊrə kəəkə, <noise> dɪyə bwɛrɛn fɪbɪn ɪng mɪn mɪn ɪng wʊchɔ bə dɛbɪ bwɛrɛ kɪ, <noise> tɛbɪtə? nɛbɪtə? kɪnɪ yɪdɛ yɪyɛ nɪ dɪbɪdɛ nəbɪyəng nɪyɛ ə nəddɛ fɪyɪn kwənchɪn, <noise> shɪdɔ nɪ məngdɛ nɪ yɪkɛr.